. ḱed. ìbá. itá. inaǹ. ítio̱n. itio̱kèd. ìtia̱ba̱. ìtia̱ita̱. usukkèd. D́uo̱p. d́uo̱kèd. d́uo̱eba̱. d́uoetà. d́uo̱eńaṉ. èfu̱d. èfuekèd. èfudebà. efudènaṉ. èlip. ǵlipmèkèd. ǵlip mè iba̱. elip mé itu. élip mè inaṉ. élip mè itian. èlip mè it̀io̱kèd. èlip mè it́iaba̱. élip mè ìtiata̱. èlip mè usukièd. èlip mè du̱o̱p. èlip mè duo̱kèd. èlip mè duo̱eba̱. èlip mé duo̱èta̱. èlip mè duo̱en̄aṉ. èlip mè efù. èlip mè etùdkèd. èlip mè etùdeba. Èlip mè etudenan. àba. àba mè kèd. aba mè iba. àba mè iba. àba mè ita. àba mè ita. àba mè inaṉ. àba mè itio̱n. àba mè itio̱kéd. àba mè itìãba. àba mè itiaita. àba mè usukked. àba mè duo̱p. àba mè duo̱pked. àba mè duo̱peba. àba mè duo̱peita. àba mè duo̱penaṉ. àba mè efud. àba mè efudeked. àba mè èfudeba. àba mè èfudeta. àba mè èfuderaṉ. àta̱. àta mè kèd. áta mè iba̱. àta mè ita. àta mè inaṉ. àta mè itio̱ṉ. àt mè itio̱kèd. àta mè itiaba. àta mè itiaita. àta mè duo̱p. àtà mè duo̱peba. áta mè duo̱penaṉ. áta mè efùd. áta mè èfudeked. áta mè efudèba. áta mè efùd eta. áta mè efùd eta̱. áta mè efudenaṉ. ánaṉ. ánan mè kèd. ánan mè iba̱. ánan mè ita. ánan mè inaṉ. ánan mè itio̱n. ánan mè itiaba̱. ánan mè itiàita. ánan mè usùkèd. ánan mè duo̱p. ánan mè duo̱pekèd. ànan mè duo̱peba. ànan mè duo̱penaṉ. ánan mè efu̱d. ánan mè efudèked. ánan mè efu̱deba̱. anan mè efudetà. ànan mè efudenaṉ. ìkie̱